Naján kuninru kenro chayeto ndanaru ñuu nikayu ñuu, ndo ndajiniru kuntainró ndajiniru tundana tundana ya'á kuii ndachionru tuun ndakanró nuu iho, chi ndachioro tuu ndana'a tuu ndana ya'á kuijan chi chikonro nuu ajó en la nion nda'a chikonró uun kua salsa hi kuiján kenró ndakero uu kulandu, nakeva kenró onre njuninró enró yayetu in kueján ndachionru ya'á yetuján han ndadaru ñunruu ndadaro chikonro ya'á, ya'á jan tenuu nuu kontayi chikonro nuu ajo chiko ndakero ñuu ndakero en ngueno chinchin yikoró ya'á yichiján, nimono kakunu hi kue ke'e no konkaniga nii ndichan ndán ndakeró ya'á, ya'á kueján.